Ny tanjona amin'ny paosy bitaka amin'ny jean ndraika dia tsy dia misy tanjona loatra izy io raha aminahy manokana fa mba atao hoe paosy secret fotsiny atao fagnasitrihagna vola izay tsy tiagna ho very. Ohatra ka mandeha misy tany andehagnanao ka tsy manana tsy mitondra poketra anao dia zay zany no tanjona amin'ny paosy bitaka amin'ny jean. Fa tsy dia misy tanjona be magnano akory loatra.